Bunday vaziyatda iloji boricha o’zim bilan birga olib chiqqan kitoblarni o’qishga va o’z bilimimni yanada mustahkamlashga harakat qilgan bo’lardim, <noise> va <noise> kosmosdagi chiroydan bahramand olish uchun ko’proq manzaralaga <noise> qarab vaqt o’tkazgan bolardim.